Ny fomba hangalana tasy amin'ny tapis zany, na izy angalana rano, diovina amin'ny savony na izy kosehiny amin'ny rano tsotra, fa arakaraka ny lotony.